He mau anuʻu pehea ai ka waiolina e hoʻohua ai, e like me ke kaula, ke kino o ka waiolina me ka kuolo kela pehea e hoʻohua ai ka waiolina Ina he kanaka hoʻokani I ka waiolina maopopo ʻoe ke kani a pehea la e paʻani ai pu i ka waiolina.